Li lupi sunnu armali carnìvori e sunnu tantu importanti nni lu voscu pi mantinìri l'equilibriu ntra carnìvori ed erbìvori. Quannu l'armali erbìvori abbùnnanu, c’è un perìculu pi tuttu l’ecosistema pirchì c’è lu rìsicu ca tutti li pianti vennu manciati e si distruggi lu voscu e pi tali motivu li lupi, ma anchi l'ursi, sunnu di granni ajutu pi la protezioni di tuttu l’ecosistema.